मिठाई ने सेहतमंद बनावण खातर, थोड़ो चीनी कम कर दे, <hesitation> अने शहद या गुड़ नी जगह ले। दूध नी जगह कम वसा वाला दूध या दही मिलाव लेनु। आटा में कुछ ओट्स या बाजरे को आटा मिलाव, जिणसें फाइबर बढ़े। फलां नी <hesitation> मिठास जोड़ण खातर, कच्चा फल या सूखे मेवा ली लेनु।